Béhew ah pues nii ni rckanu pues este <hesitation> mas que nada par cwéte xnez ni gëckynu nu vez este <hesitation> rni raba <hesitation> este nxabyas na, mechudyas ná ra bmietynú vez’ah este xini la, rá greñas xtenu, ranii ni este pues, danuun pues rá ngý’w ah pues rye th géele tchi ratgáa gëcky raba rgwy nú xina gack xnez ny, este véh-véh ná gust xtennu ruba nes nú ves etse nii ga este, nú th béhew, einty ra bnáh ‘ah pus tip ru nienee raba ni pzs náp raba que gýtzëly raba gýtzëly rabá, dëtë gëgky raba ni rzyw raba béhew chiru zas cheni- cheni zbál ra ah th zágy a th géle ga, gulá th srpay rnii rabánii ni rzal raba gëcky raba te chi este rëh ruu nii gycá ni xnez ni per ya de rbété xgá zy raba bxidy gëcky raba per este <hesitation> aparte de béhew’ah rxiw gany zth nú ra béhew láz’e béhew bítchy tchi ryw bétz gëky rá minni’ah nii ni rye raba cungáan rxun raba gëcky ra miny’gy te gýob gydie rá bétz, gygulá este xini rni raba ztë’ah nii na casp ra cos quítz’e ni rdi ca gëky raba, ra béhew gi ni rzuny raba ni, thë tchi, tanto gacknee ni laraba zëzyas ru <hesitation> asi que gýack raba tchi gydie rate ra tanto ra gýx’y gy gulá gyde bétz gëcky rá miny, nii ni máru rcka raba.